Ny fomba hamanana sakafo amina micro-ondes ndraika ny micro-ondes moa mazava ho azy mandeha courant dia apetaka alôngany ny prise dia mivoaka tao ny ampidirina ao ny vilia misy ny sakafo izay mangatsiaka hagnafàgnana anazy. Dia iny aapetraka fotoana vitsivitsy eo minitra na minitra vitsivitsy eo dia efa mahafàna anazy izay. Dia izay no fomba fampiasana ny micro-ondes fa tsy sarotra ampiasaina loatra.